الآله ما عندهاش مشاعر ما عندهاش رؤيه خاصه بيها، الآله تحط لها أشياء معينه ومعلومات معينه، تعاودها تعمل <hesitation> تقليد، ما تنجمش تعمل فن وحدها، وتعمل حاجات <hesitation> رائعه وح- من مخها، لأ، هي مجرد تقلد يعني، تحطلها معلومات تقولها أعمل هكا وهكا تعملك، اما باش تعمل فن وحدها وترسم وتخرج فن وحدها مستحيل.